כ'האב ליב באני רעביטס, זיי זענען קליין און קאוזי און אזוי ווי א הארציגע חיה <hesitation> אבער, זיי קענען אויך ארויסשפרינגען פון די הענט זייער שנעל, סו, איך האב אביסל מורא זיי צו האלטן, אבער זיי זענען- כ'האב זיי אזוי שטארק ליב זיי צו האלטן און קאדלען מיט זיי